इअ पनपिअउ हसे बिहनाक खैनावा हसे दिनाक नहारी हसे साँझाक खैनावा मेहेसे कुन्हु छाडेके पर्बे कैले जौं मुइ त एबे बिहनैक उ पनपियाउ नै छाडबहिं कतौकी एबे बिहना ओसनक मोर ओथिया याको कथकथी खायके हैने मन लगसउ, उतुरक भुख फेरी हैनो लगसउ । मोर त एगुडा उहे एक गिलास इचहिच सुमसुम पानी हसे चाह ,चाह कहैक माहा एबे दुधक नाँही इचहिच फिका क हसै न जुन, ओसने चाहवा इचिकामिचिका भेले फेरी मुइ मजासे रहे सक्ससु बड्के दिन तकले रहे सक्ससु । अ दिना मने खैही पर्लही नहारी खैही पर्लहि, उतुरा नंही खैले त दिन भरी भुखे कस्के सक्तई ना रहे मन्से हलहु एबे, ओथिय कजाए परसई, एतेओते जाए परसई । दिनभरी भुखले त कँहवा सकबहु रहे । हसे मने दिना खैले जौं एबे दिनभरी मने ओथिया सांझालई तकले एडे सकसही तखनतक्ले मजसे एताउता करे सकसही । मने साँझ भेलेपर मोर मने जस्केफेरी भात खैँही पर्लहि, किहोनकिहो कहदेउन जथी सवाद बडै एबे खैंही पर्लही कतौकी सांझ खुनि मोर गहनी भुख लगसउ । साँझा हैने भात खैले जौं मोर डौले से निंने फेरी हैने लगलही एबे उहे डौलेसे सुतही तहिया भेले फेरी मोर मने साझा इचिका बहुते नै खैंही परसउ मोर ओसने नि बानी बडउ ।